Ncoo kafi kɔ ɔ ma nyra lukufi kɔ ɔ ma nyra, ima nyra ko ina luba la adu igba ku cɔ ayɛvɛlɛ ɔsɔ nyɛ nyra ndrɔ taki dza nyi nyra ɔsɔ dzavɛvɛ nkɔ dzanyɛnyra ɔsɔ dzavɛ lɛ ba ni abliba kɔ ba kwana abliba, ba kwana abliba nyɛ kɔ a dɔ kike linɛ ana yaka nda kɔ dza vɛlɛ kɛ na ana yaka nda kɔ kɔ imɛ nini dza nyɛnyra lo cɛnɛ <hesitation> azwa lukpɛ mɛ bɔ npisɛ kɔ anɔ rame wa dza nyɛ nyra ana yaka mma kɔ ɔsɔ nda kɔ imɛ nini dzavɛla ko canɛ ama lada cka ama azwe lukpɛ in mɛ dɔ pisɛ kɔa ni sha ma wa tɔ aqa ncoo ka an- aninɛ wɔ na ɔn na sho nyi kɔ wa za kɔ ɔna sho nyi adza nyi nyre nɛna wɔ na ma nyɛ kɔ abɛ ɔɔɔ kɔ wɔ shawɔ kovisi nɛwa kowinisa nɛ wa ama nkɔ nda kowini isa wɔnzhawɔ wa so azwɔ kɔ kafi kami kɔ ɔnmanyra ko lukufikɔ s manyra sho nyi dza nyra nɛ ɔsho nyi dza nyi nyra nɛ ɔ na sho kubɔ dza nyi nyra nɛ ɔsho nyi dza vɛla nɛ Wɔ na sho kubɔ dea vɛlɛ nɛ minyɛ yɛ wɔ nyɛ kɔ wɔ pɔɔ nɛ adɔ kupɔ nɛ bɔ wɔ sho nyi kɔ wɔ shodza nyinyra nɛ wɔ kupɔ wisi wɔ dzi sisi bɛ miyisi dɔ mucɔ wɔ nkɔ nda kɔ ba yaka wɔ nkɔ nda kɔ dzanyinyra nɛ yaka wɔ nkɔ adu dza vɛle aya ka wɔ wɔ pɛ icɛn kɔ dza vɛlɛ dɔinɛ iwɔ za wɔ duna yɛlo ka du kukwɛ ɔsɔ wɔ kaa dɔ yɛyɛ wɔ kɔ a dɔ kupɔ nɛ bɔ wɔ na sho wa <hesitation> niini dza vɛlɛ nɛ cɛnɛ na nnini dzanyinyra nɛ cɛnɛ na amɛ mɛ kwanaa lukpɛ ikwanaa nɛ mɛ dɔ pisɛ kɔa nɔ nyra mɛ wa lukpɛ ikwa na nɛ mɛ dɔ pisɛ kɔ anɔ shamɛ wa wɔna sho <hesitation> wɔ pɔɔ bɔ wɔ pɛ agbla kɔ bɔ idsi ba ba dɔ nza miyisi ba dɔ minyɛ kɔ ba sawe si nɛ bɔ ba dɔ muyɛ kɔ ba saba awa si nar ba dɔ miyɛn nkpɔ, ba du muyɛ izɔrɔ nyi minyɛ, bada miyɛ inwa miyɛ ɔna sho wa akpɔ kpɔɔ muzwa aluba la kɔ ɔma dza ninyra ta ɔna lubalawo muzwa ko kɛ kɔ. wɔ na kɔ ɔtata kɔ wɔ gbancɔ ɔsɔ majɛ wɔ nuno mijɛ kɔ ɔna maa ova wa ova dɔ nyɛ kɔ a nini nyɛ kɔɔ bɔ kɔ a abɛnɛ nyra kɔ ashɔ ɔsɔ nɔ na, kunɔ wa kunɔ dɔ munyɛ kɔ ba nini abliba ba pɛ ba abliba tulo muna ama ba gba cɔ ani nyɛ nyra zɔɔ nyɛ vɛlɛ kɔ ba shɔ ɔsɔ abliba na Ama nkɔ ava kɔ ɔ do nye kɛkɛ kɔ ɔpɛ muzwa lubala akplɔ kpɔɔ kɔ ɔ sho nyi yɛnɛ icɛ kɔ adzi bɛ nɛ icɛ nza muyɛ yɛ kɔ yɛ dɔ yɛyɛ kɔ ɔpɛ nyɛ kɔ adu yɛyɛ kɔ nɛ nkɔ ba yaka ta kɔ yɛnɛ dɔ yɛyɛ kɔ na wɔ nini kutun kɔ yɛnɛ dɔ zɔrɔ nɛ wɔ pɛ mada wa kɔ ivɔ nza agbla yɛnɛ adu munɔ bɔ ama nda kɔ ɔna sho nyi kɔ muzwa kɔ ke kɔ ɔna sho nyi kɔ mena kuma kuma azwa kɔ ɔsho nyi nyɛ nyra nkɔ ɔsho nyi nyɛnyre sakɔ ɔma na kɔstakɔ wɔ nim nyinyra mijɛ kpoo nyi kɔ anɔ nyinyra asere mnɔ a dɔ blɛte tɛ wo a sharangla aribli ajɛ lo akpɛ gubɛ ivɔ akpɛ jɛlo auba kɔ ɔtakɔ nyinɛ kɔ onini kɔ ma luba la tɔ wɔ dɔ na ma aqa shama bɛ yana ribli wɔ kena nkɔ aqashama afara itumaa iwɔ pe ipɛrɛ kɔ ɔbɛ itrɔ wɔ nɛ ma tu pɛrɛ kɔ wɔ manyra bɛ nɛ munyɛ kɔ ba pɛ ka ina ne ba kɔ imanyra aza riga na nkɔ ɔma riga majɛ nkɔ ɔna <hesitation> itrɔ ribli majɛ aza itrɔ ribli ɔtata kɔ wɔ kpɛ gɔɔ gu bɛ kɔ ɔ kpel ma lo na bɔ nɔ ɔka me itrɔ ribli ma jɛ ashishe ɔngu bɛ wa ama nkɔ ɔka manyra nyra nɛ sini layɛ zuzwa asini layɛ dzidzi tagada kasi kɔ nyɛ kɔ a nyɛ kɔ akpɛ gisɛ yi nɛ aza ma so muzwa kɔ kɛ kpɛ kpɛ kɔ nɔ kɛ kɔ ɔsho isisi kɔ adzi bɛ adu nzayɛ.

Anqa kɔ iwɔn zɔrɔ sakɔ ɔm kɔ a bɛ itsi wɔ nɛ na nkɔ aza sho nyi kɔ na kɔ takɔ ɔna ma manyi kɔ adɔ zwa nɛ wa nkpɛ shce drɔ kɔ ɔdu na ma ashama tɛ ago shama wo bɛ ma jɛ itsi wɔ kɛ na so ni du ipɛrɛ kɔ ɔuma nyra sho nyi nyra nɔ dɔ aqa ncoo na nɔ du aqa ncoo kɔ lapisɛ kɔ la pɛ nɛ na linyɛ plɛ ba dubɔ ba zab mayɛ kɔ nkɔ ɔ na luba la nbi nkɔ she wɔ abɛ kpo ba za za ba ava laqa sha wɔ dɔ ɔ ma munyɛ ba dubɔ nkɔ shawɔ abɛ kpo dunga kɔ shawɔ adumu nɔ banlɛ dɔɔ wa wɔ pɛn za muyɛ nɛ, nkɔ yɛnkɔ anzalɛ aqa kɔ dɔ lajimi kɔ sho wɔ akpo wa lijimi kɔ nyra wɔ akpo wa na kɔ ɔbɛ kuva wɔ niba so idɔ ijɛnyɛ naqbla kafi kɔ ama nyra andɔ aqa ancoo kɔ adɔ rɔ kɔ jijil adɔrɔ lɔ azɔrɔ nɛ wa azwa osi tɔla lugba.